He ndu uɓaani mo esogo gyíŧi ngi siimdi mo, uuŋ gyíŧi ngi siimdi mo. Han bintimbi ma bigolla ngi siim mo saanti gyíŧe, <noise> fara bitoona to yaa, <noise> bàa gyíŧi ma bitída. Binsiimde, binŧuunŧayi, <noise> binyaadindi gsaant, gima húrin yaa ge hinooni he nriŋ ngi bi ma. Bigee njan bintimbi, gyíŧi ma gi ge njali bsulum bâan ma bâgína bómmu bâan bintimbi. Bsuloo bsul bég ndi siimdi mo a fnsaantem bàa ma, hamma gyíŧi ma fana gíw bsuloo bsul binsiimdinde a fnsaantem bàa ma. Bari yíŧi holla mada ta a bsul bolla, anan siim fsaantim bàa ma. Hana antimbi fana mada siimi fnsaanti fii gyíŧe, yaa wi tíngani, ndu ugí yaa yíŧi hembe he raana, unsiimi fnsaantim bàa ma. Nñaana bdémtir bolo, <noise> a fii tamba, a fnjiŋnim bàa ma, nín holi hi ɓali a fnjiŋne, mma gwentele <hesitation> he ggooŋ, bég jédi mbii ma mma biraama. <noise> <hesitation> Ghas, ggooŋ, bari hembe, fgooŋ ma fmaafi asiim, mmaañam bàa ma mmaabi agaadu.